أول شي طفي التلاجة وافتحها، وخلي الباب مفتوح شوية، عشان يتهوى. إذا كانت الثلاجة مليان، انقل الأطعمة القابلة للتلف، إلى مكان بارد لوقت التنظيف. خذ كل الأشياء من داخل التلاجة، ورتب الأطعمة اللي بعدها. <hesitation> بعدين اغسل الرفوف، والأدراج في المغسلة. <hesitation> إمسح الجزء الداخلي من الثلاجة بالكامل. نظف الباب والأزرار، <hesitation> وبس رجع كل شي مكانه.